Umeyaj la winik, ixch'up tan u tan ulik'sik u- uk'ek'en, ukax, upek' y tan ukänäntik tan u que ma' u- ulu que ma' u ma' u este ukimil tan umänik u u es utzä-tz'ak ti tz'ik ti ja' uyuk'ul la kax, la la <noise> la k'ek'en y ma'lo' también y el pek'.